ஒரு அடிப்படை கறி சாஸ் தயாரிப்பது எளிது மற்றும் உங்கள் ரசனைக்கு ஏற்ப சரிசெய்யலாம்! நீங்கள் தொடங்குவதற்கு ஒரு நேரடியான செய்முறை இங்கே. தேவையான பொருட்கள். தேக்கரண்டி எண்ணெய் காய்கறி அல்லது தேங்காய் எண்ணெய். வெங்காயம், இறுதியாக வெட்டப்பட்டது. பூண்ட கிராம்பு, துண்டு துண்தாக வெட்டப்பட்டது. தேக்கரண்டி துருவிய இஞ்சி விரும்பினால் ஆனால் சுவை சேர்க்கிறது. தேக்கரண்டி கறிவேப்பிலை அல்லது வேறு சுவைக்காக கரம் மசாலா. கேன் அவுன்ஸ்துண்டுகளாக்கப்பட்ட தக்காளி அல்லது 1 கப் தக்காளி கூழ். கப் தேங்காய் பால் அல்லது கிரீம் ஒரு பணக்கார சாஸுக்கு அல்லது காய்கறி குழம்பு இலகுவான சாஸுக்கு ருசிக்க உப்பு மற்றும் மிளகு. விரும்பினால்: மிளகாய் தூள் அல்லது புதிய மிளகாய், இனிப்புக்கு சர்க்கரை, அழகுபடுத்த புதிய கொத்தமல்லி படிகள். நடுத்தர அளவிலான கடாயில், மிதமான தீயில் எண்ணெயை சூடாக்கவும்.